A mi a m'pias ël cibo dë me pais, cuindi ël cibo italiano e cul ch'al e ël cibo messicano lu sai gnanca vaire, cuindi l'ai mai gnanca pruvalu, sai ch'a ie a ie bastansa piccante, ma sicürament ël cibo italiano al e ël migliur e pensu ch'a sia ël migliur al mund e continuerai sempre a mangé lon che mangiu ades